تغيير الحفاضه للطفل عمليه سهلة وبسيطه احنا بس محتاجين ان احنا نهيئ الطفل بأن احنا نحطه علي سطح آمن ومستوي ونخلع الحفاضه القديمه وننضف الطفل كويس جدا وبعد كده نحط الحفاضه الجديده تحت الطفل ونثبت الحفاضه من الجوانب عن طريق الجزء اللاصق فيها واخيرا بنتخلص من الحفاضه القديمه